कुछ सिक्का के किनारा पे धरी बनल रहेला। एकर उद्देश्य ई होला कि जब केहु ओके अपने हाथ में ले ओकर ओह सिक्का पे पकड़ बन जाए और उ हाथे से छुटी के गिरे ना।